देखो सा हुकम मना मेक्सिको रू इतिहास तथ्य ध्यान हुआ बीतरा माई आपणा बताऊँ हूँ। जिस्यान्न की मेक्सिको री स्वतंत्रता छब्बीस सितंबर अठारह सौ इक्कीस मई हुई हुआ है आना मेक्सिको माई कहीं विदेशी सभ्यता रू विकास हुवो हुआ है।